ये वाशिंग मशीन रोचे ऐसी रहेगी। चेक कूलर तो रहे ना तेरे में का है। तीन पंखा तो सख्त गुस्सा रहे। अपने काजे, बस अपने बोले ने चिरगिल्ला। राम मतलब कि पानी भी आपन पुलिया ने सर पर ना हियां शैंपू नही सब घाल दे दी। चाह वाशिंग मशीन आपस पुलिया तो देता। अपने काजे की पुलिया निकाल कर बस सुखा लेने। अपने काजे वाशिंग मशीन में तो त्रिस पिट। जो पुलिया तो हरे तो त्रिस पिट को बटन बटन दबा दे। टीच वाशिंग मशीन तो त्रिस पिट मान धोने वाले कहेंगे। छांट जान हो तो अपने का फुल स्पीड भी कर सके। अगर अपने का जे काही टेंशन नीरो ना अपने काजे खुदा ने जान हो ना करती। अपने धीमी स्पीड ने हर स्पीड मा अपुन वाशिंग मशीन का जे कर सके। तो वाशिंग मशीन खुला तो मोटर बिजली से चले थे। एक बटन रहे तो ना तो अपने आप बस । दबान से आप सब चालू हो जाए ना। ये कोई तो रंग मे भी रेड प्रकार का नही होता। कूलर का स्वतः खुद ही मतलब कूलर नहीं। तो सब काखनी मतलब कूलर ना रहे। कि चेक का सिलैड डालिया रहे तिरेम खून। ने घाली घास रोपुन तेरे मसूद नीरो ने धोड़े धोड़ का सुद्दे प्लास्टिक नच रोहिनी तेरे मा का है। मोटर नही सब नही। रहे लिए कहे चाह नही रहेने तेरे मिलगी जाए। तेरे ने जो बिजली से चाले।